bandiraaɓe sakiraaɓe fo jor so fokkake do kawoy ni, golle maɗa ɗi nder <noise> woro mada. Golle maɗa nder wuro maɗa tinado da kakkilama ta wattu fijirle e majje, kuma tinnoɗa, kuno ko nbidai njottina, kono fo ko joɗiɗa anniya tinnoɗa anniya mada yotto. Haɓa anniya fasita. wure non ko yarita gorko ɓawo fure non ko natoton gholle maɗa ko ɓawo tawete, anniya fu ko ngaduda anan a ɗattinne ka kayoto a tawai golleje maɗa difu di njihi yeso. ko ngaɗata fu a tawan a heɓi a yehi nden mije maɗa kandin warrata e gongon <hesitation> mi don sanni on nyamani on fofo mon,